<noise> ka hānau hou ʻia ʻana o kaʻu keiki, ʻelima makahiki aku nei <noise> ʻo ka mua ʻoiai aia kēlā wā ma kona wā hānau ʻia ʻana ʻoia <hesitation> ma ka wā maʻi kolona <noise> <noise> a ua pono e hopohopo no ka maʻi ʻaʻale hiki ke kia ma luna o kēlā. a laila no ka lua ʻoiai ke hoʻāʻo nei e hānau i keiki hou akā ʻaʻale paʻa kēlā no laila <noise> ka hiki ke ʻike i kona hānau ʻia ʻana <noise>